Xa nak jwa'n ta xa- xa nzytemen xis izyoreya, tyz nzo kuan mblya tyz nzo kuan xab nzo yekla tyz nzoy na tiyalta komen lozomen zipta men ndabloga gon thi mena pues per go mnega men nkuan cho gona bay, porke nya zipta nzoy- nzoy yek cho kuan mblya o chokuan kuan cho xab ndenua na jwa'nata gaj'nua jwa'na njwi'n na toyata na ziemp toyataga tejmena lo zi men, ze men ya non cho xab nlymen nketemen ze bay